Mop bini absorkoireoui bokhorok bai thwngmung tei twirokno swkakwi thwngmungno kwthar khlaio. Mop no swkakna bagwi twisao tubuo tei aboni ulo debris no tisana bagwi ha sakao tlangwi thango. Fiber eba sponge wngkha thwngmungno romwi aboni ulo swkakjak eba swkakjak mops kotor jagani bagwi kaham kwbangma samung khlaiwi kaham khe kwthar khlaiwi mano. Juda juda mop jati jephru ter kolog eba sponge mop juda juda jagao tei kwthar khlainani bagwi nangkukgo. Mop no jora jora khe kwthar khlaiwi tei naikol khe kaham khe samung tangwi mano.